באלניסבה לيا אהם אختراع فالקרן אלמאג’י הוא אלאינטרנט, חית אלאינטרנט חאול אלעלם לכרי’ה סג’ירה ו פתח פרצ אלתואצול ו תבאדול אלמעלומה בין אנאס כולין פלאעלם כאמל בחד אלס’רעה, ע’יר ממסבוקה ו ע’יר אלטריקה דיאל אלתעלים ו אלח’דמה ו אלתיג’ארה ו אלתרפיה וח’תא אלסיאסה, ו עאונ בזאף פ תתויר תכניקות אוכרה כחאלת אלטלפון אלנقال ו אלטלפוןאת אלזכ’יה.